Na ja na ja ten nuyilagɔ ja benəni. n bum gən, som dutotəno fɛm gən a bʊm bʊmi. Ta mwe mʊnɔ a kəla na mwemə suwalei, taltə nuyilagɔ təgo nan taltə nuyilagɔ təgo na tɨ dəmgəm kanga suwa a kəlai din shigən, nan shigi, n saləm gən yəla tal kaa, mwe fɨ n saləm gən yʊm mwewa tal mwemo dəngəng gəno lan taltən nuyilani təgo a tɨ a nyuwa kəlagi mwema gʊm gwami sə lan shigən n taltə mamɔ təgo a mwemo gəm sə lan be ban tal nuyilani mʊ saləmi nə gul na tɨ a gum mwemo gwami a nom mwemo kəlai, lan shigən. Kanga bə nʊgwam nuyilale, fou a daa bənɔni gəmi.